دايما بحب انام بدري واصحي بدري لأن لما بنام بدري وبصحي بدري بحس أن اليوم طويل اليوم مش مضغوطة فيه مش صاحيه متأخر وبجري علي الشغل أو كدة لا انا صاحيه براحتي مرتاحه بحب اوي اليوم يعني يبدأ كدا من بدري اعمل كل حاجه فيه واخلص الحاجه الي ورايا بدري وانام براحتي مبقاش بردو مضغوطه في النوم أو كدا